أحب الجبال أكثر من البحر، الجبال تعطي شعور بالهدوء والسكينة، ومنظرها دائما يفتح النفس.، لما اكون في الجبال أقدر أستمتع بالمشي والمغامرات واستكشف المناظر الطبيعية الجميلة. كمان أستمتع بالهواء النقي والشعور بالإرتفاع. أما البحر رغم أنه له جوه الخاص إلى أنني أفضل الهدوء اللي في الجبال، أحب أكون في الأماكن اللي تخلي ذهني يرتاح وتخلي قلبي ينبض بالحياة.